A-iwo kann wora-rapogan mum akumanan nan ko nyapa. samuman-na-nan samumku senoni to nyewii samaga pat penan eworan nan ewo samun nyagapat kuge nonishin soga ewosoran pendonkugesan kade penlien bu sabu-da'unpe pat komin nyaga pat mum kuge nonishin mumku geran gong gongpo penden eworan nan kaden eworan nee busa sauran sama bu den'anak teran ko nyapa mumku se nonishin penden kenan eyawa nyaran wemiyun an wora sateran to neran nanni asaran nanni su'uku nyaku mum daga nan karan asoran ko nyapot nebu da'an iya wugan penbuden ku ba'a geran dai dai an su'uku nyerakaderi amin kaden ewo wogan nawora'an lallai ewo samenbu wugana na wora kadanan penba'an ageran anagan sheman nan ga pat nebaan eba geen wuggeran to an deran donan nan nak veonpe donan naga shema nanpe pat ewogi wugana na wora dai kawai dai su'uku nekshi ko mapa ku nya gam mum da'an kara ashenanan-nan penmembu nakshi geran ko defum wo'an ko gerani ba'an ko nya eworaka geenbu wog geran gambu daan epogani mandon pogum jam pogani mandon sam pogani menwebu sam pendeni nebu enjo waganan penden kenan ewo wugan naworaburan. Dim-dimgeenti ewo mumveteso komapot mumke ku raman zumdon wato penanga ebate mag sa'anso eworan wara makshin donan to su'uku nagdai kunag sheman don nye penan kanaranso sai su'u nyenan been bayani penbon esaran wora satern nan to warabo asari donbuma sama mumden koon-nago amma dai su'a neksi su'u jippiri emkagi jippiran kogi to su'uku nak mumwodai ku kamanzum don, ameen, pengo'anjeran esaran ewoteran ewokaran nong baloni neba'an tesoon-nan su'an deran-nan ayabun pogum nyam soon mumbe ageran noni shini ne yabeden komin nyabepa kugenoni shin nongmapa dai dai karan asoonke tawuganan so ku wugan mandonso be benin gam mum do nanga ah-ah waneyan ka'an saraka'an sorakan awuganso awug soon we be an sara-ran penden enwo wugonan nan naran gong wiibe tunan tiri jimon ah-ah akaan kaan ga ewoso wega daii anag ko nyapa boonbe soonwe weya sawugana bum nyaga sadona te we wugiwa atebna pu a saran benso nyewe tebna puriwa a konana go sa shemanso amma sa sheman nan wa ateb awupshina pu gon, gon kadaan su'u nyara puda'an nan-nan a awupsi saden kana. A tunsen a vaso ama ne don wuk sadri wa mayinen nan da nan meyan sun jin kpat ba sad mandon mandon mandon nan bo wuksene mandon te atun pen saranon ge mem don nan saren to gen nangen mum ka menso ke nan sad bu den jummi vi ben yam sun intudon sang intu den nan sari ga dote ko nya pat ba semmenso poken yam sun dinma amawipohye sun yawci pa'at sunnewabupa'at bebi sun nekebukpat ibewayinbu ne ran nan nebu kamke kiguru sunwe ka be gu'u sunwai nekibu gah pat wei bewa yinbanga walahi suma yanbon pukum sosai ie neyabedin ama'a we yin bendonsonyan taksen la tonmate maatega wei ma yebteen karan sun yan weyaranso toh wousenni mebu'u in fakborete in fakga faksu'uri karan su'u wandaran na yanbon mum semen ma jameni nebupera ma jameni su'n boden pe'a su'ukuyabu mum semen ka nan valle bunan don ne somen bu te ko ya parete su'u wandaran dai valla ka jum karan wora a hamden yenen neso men bu den a handen valle ni koma patran e neyinbu eyin su'unyara ya ga a yemen so e ban banden su'u a nyara penden wa a yemen mandonso a somyan madon pe kara kushi sunan Kum baya e ban ya bee komai nya dai e bani ga su'u nyarari ga a yemen mandon so su'u kuvalla kari dari sat sari ai satsari sosai teno wallahi pe e nedon buden a bumderi yanpe dasan su'u wandaran wu'uka su'ufakeni wu'ukari a faki toh dem gan teega su'u ku peri men buren dum bonotem pat su'u ku peri ko ma pat re jum bonotem ka ran a naken sat yen ne madonan na mandon, a jen mandon so a yawan mandon so ko nya ga pat mum wuo ku je noni sen a yen ne koh yai bena wa tem jenkan a yetden saren so a non ma madon jen so su'uwandaran ede ku valla kajum non ga a faksu'u be wa gen e mee bu den pe e ne yenenbu den pe'a.